E ben, a depende de donde s'à da anâ. Perché se un o l'à da fâ un træto curto e o vive inte un pòsto cianello, aloa gh'à de senso anâ in bicicletta. Se incangio un o l'à da mesciâse da unna çittæ à l'atra, aloa se capisce che beseugna-beseugna anâ ò in machina ò co-o treno.